जो बारात मुझ जो प्रोद्यगिक बी एच। तो सबसे बढ़िया। जेसी हमें खेती बड़ी करु। तबे आगे किसान सब कुछ बाओ ता। एबे किच न बोई।